عشان تركب قطعة أساس أساسية، أول شيء إقرأ التعليمات اللي تيجي معاها. بعدين جهز الأدوات اللي تحتاجها، مثل المفكات والمطرقة. إبدأ بجمع القطعة الأساسية، وركب القاعدة أول. بعدين إتبع الخطوات، وركب الأجزاء الجانبية والرفوف.